Fahaizan̈a mandamin̈a fotoan̈a fo bazin̈y jiàby, fa asa fo ten̈a mahazo plasy an̈abon̈abo kokoa, avy eo zay vô mandeha fiainan̈a andavanandra karàha ôhatra manôkan̈a fotoan̈a iarasan̈a kamarady, amy lafamy, amy fanambadian̈ana, amy zanaka.